कंप्यूटर क मुख्य भाग होलु प्रोसेसर सीपीयू, मेमोरी रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, और पावर सप्लाई। सीपीयू कंप्यूटर क दिमाग होलु। रैम अस्थायी डेटा संभालण म मदद करदु। हार्ड ड्राइव डाटा और फाइल क लंबे समय तक स्टोर करदु। मदरबोर्ड सब पार्ट्स क जोड़ण क काम करदु। पावर सप्लाई बिजली क सप्लाई करदु। <noise> मॉनिटर, कीबोर्ड, और माउस भी जरूरी होलि।